சில உடைகள் நீர் எதிர்ப்பு கொண்டவை மற்றும். சிலவற்றுக்கு இல்லை ஏன். ஒரு உடை நீர் எதிர்ப்பு கொண்டதா இல்லையா என்பது. அதன் பொருட்களும் வடிவமைப்பும் பற்றியது. நீர் எதிர்ப்பு கொண்ட உடைகள் குறிப்பாக ரசாயன ரப்பர். அல்லது நீர் தடுக்கும் படிகங்கள் கொண்டு செய்யப்பட்டிருக்கும். இந்த படிகங்கள் நீரை உறிஞ்சாமல் தடுக்கின்றன இதனால். இந்த உடைகள் மழையில் கற்றுக் கொண்டவர்களுக்கு. பாதுகாப்பை அளிக்கின்றன அதேவேளை நீர் உறிஞ்சும் உடைகள். பொதுவாக சாப்டூயூப் போன்ற பொருட்களால். செய்யப்பட்டிருப்பதால் அவை நீரை உடலில் உள்ளதால். வேகமாக உறிஞ்சும் தன்மையை கொண்டிருக்கின்றன.